Yätita'mpä une'i ntap syunyajpa nitiyä, nta'p 'yanhmayajpa je ote, nta'p tzyäjkyajtyo'pa eyata'mpä tzyäjkyajupä kanya'nhista'p, nta'p este nta'p syunyajpa nitiyä, nta'p este otonhyajpa je ote nta'p 'yotonhyajpa, nta'p nta'p este <hesitation> nta'p 'yanhmayajpa winata'mpä tzäkita'p tzyäjkyajupä kanya'nhista'p, nta'p syunyjapa nitiyä.